Wonni akhii huji midhasaa akaa utalchaaa faa ama zoezi dhochaa faa wonn Ann ithoo uff barsisa woanin dhiram utall dhiram suun uffum jabbesee kila siku utalaa woann saffo utalinen uffum jabbesee utalaa akasunin nafff kinen barrethe woo woktiii sunn ghethethu ananen jebithe akhum suun yaani baredhe akhum sunn utalaa yaani mpkaa aninn zoezi suun akaa. dhansaa dhee nafftii thinthi anakhubalthit akhum sunn uff barsisa saffum dhiram uff jabbesee utalaa